Ta ye jnu a- <hesitation> ta ye arbol nka lo ininchi naá, kuu jnuyāā, jnuyuxie, livi taka ye lo kua'a nka yuku naá. te iyo ta jnu tata lo ininchi naá kuu, na nka kuu taka jnu nduve naá, taka jnu chikue naá, ta jnu jnu kui'i, jnu chixi, jnu livi <hesitation> <hesitation> iyo taka nka ye jnu tata naá, te lujua ni yuku naá, xi tɨjnɨ nuu lo kua'a naá, kua'a jnuiña, kua'a jnu kutu, kua'a livi jnuñu, livi tɨjnɨ nka nuu taka ye ta ye naá lo kua'a naá.